Yim wṵ li̱m li̱m e̱ di̱shi̱ mṵ yi a yim ne̱ di̱re̱ mṵ yi mṵ bwang di̱re̱ fanshe̱, wṵ ni̱bi̱ nyṵwo̱ li̱mdal mo̱. We̱l diin, tṵṵ ni̱bi̱ lamshi̱ e̱ mṵ bwang fang taar Yamba. We̱l rabe̱ she̱, mṵ bwang fang cire, wẹl bi̱raabe̱ she̱, mṵ lam nyi̱mke̱l ke̱e̱di̱ adure tṵṵ mṵ nyi̱m bṵ e̱. Na mṵ we̱ bikkele nṵbṵ nyi̱m de̱ di̱, yang nyi̱karke̱l mo̱ na- na- na shi̱i̱r nai̱. na mu̱ na nyi̱mkin di̱ mṵ yang yaa me̱cce̱l mo̱ kwangshi̱n a daam ti̱me̱l mo̱. Na ma mṵ di̱ nyi̱mki̱n di̱, to̱ shi̱nashẹ yang a li̱i̱ke̱l mo̱ mmaa bṵ be̱e̱le̱yi̱n. Domin nyi̱mki̱n di̱shi̱ nu̱ngke̱le̱ di̱re̱ a nungel ni̱bi̱, na ma mu̱ di̱ nyi̱mki̱n di̱, to̱, mṵ yang bwangke̱l tu̱ṵ kwe̱ngshi̱n e̱. Tṵṵ mṵ yang nyṵwo̱ li̱mdal yaa me̱cce̱l mo̱ na daam ne̱ mo̱ a kam ti̱me̱ di̱shi mṵ bwang fang taar Yamba mṵ kuma yi- mṵ yi kwangshi̱n na ni̱bi̱ tṵṵ Yamba ndam ni̱n de̱, dam dure mo̱, tṵṵ Yamba nsaan de̱ di̱k dure mo̱ a kamshi̱n, wu̱ko̱ yang me̱ daam ne̱ me̱ a kam ti̱me̱, na daam ne̱ me̱ a fii furi na kunel mo̱ dooshi a fo̱o̱ro̱ dooshi e. To̱, we̱re̱ di̱shi̱ yang yi̱karke̱l daam ne̱ mo̱ na nyṵwo̱ke̱l li̱mdal mo̱, yim ne̱ mo̱ a kam ti̱me̱ na mṵ na nyi̱mki̱n di̱, mṵ yang yim kwangshi̱n na ni̱bi̱, na ma mṵ di̱ nyi̱mki̱n di̱, to̱ wo̱ro̱ yang maake̱l mo̱, yang nyi̱ye̱ke̱l mo̱ kubine̱, yang maake̱l mo̱, yang bwangke̱l li̱i̱r a kam ne̱ yaa me̱cce̱l mo̱. Kar tṵṵ mṵ yang maashi̱ e̱ na mu̱ mbwang mṵ we̱ na taar Yamba di̱, mṵ na nyi̱mki̱n ne yaa me̱cce̱ di̱, to̱ mṵ yiyyi a kam ne̱ li̱mda. Yim ne̱ mo̱ kuma, mu̱ yang mṵ yang nyṵwo̱ li̱mdal yim ne̱ mo̱. Sai mṵ we̱ lamke̱le̱ tṵṵ yang yi̱karke̱l yaa me̱cce̱l mo̱, <noise> na daam ne lo̱o̱ mo̱, na cuwo tṵm ne̱ mo̱, na <hesitation> maake̱l komal mo̱, na maake̱l sṵnge̱l mo̱ kar wo̱ro̱ ni̱bi̱ lamshi̱ sai mṵ na nyi̱mki̱n fo̱no̱ yaa me̱cce̱l mo̱ kwang fo̱no̱ ni̱bi̱ nyṵwo̱ li̱mdal mo̱ a kam ti̱me̱. Na mṵ nlam bṵ nyi̱mki̱n di̱, wo̱ro̱ di̱shi̱ tṵṵ yang, yang li̱i̱ke̱l mo̱. Amma na mṵ mfaa nyi̱mki̱n a kamshi̱n di̱ mṵ yang yaake̱l me̱cce̱l mo̱ bwad bwad, ke̱e̱shi̱ tuṵ yang li̱i̱ke̱l mo̱ mangke̱. Don mṵn riga mṵ nyim wṵko̱ di̱shi̱ tṵṵ kwange̱, wṵko̱ di̱shi̱ tṵṵ bwi̱i̱r, wṵko̱ ntṵṵ Yamba ndam ni̱n so̱ nki̱ye̱ de̱, wṵko̱ di̱shi̱ Yamba nye̱ so mmaa, di̱ shi̱ tṵṵ kwange̱. To̱ wṵko̱ di̱shi̱ tṵṵ yang yi̱karke̱le̱ <hesitation> yim ne̱ di̱re̱ a kam ti̱me̱ <hesitation> na yim ne̱ li̱mda na yim ne̱ dakṵm kaba, na ti̱bi̱ ko̱ro̱ mangke̱ di̱, to̱ yim ne̱ mo̱ a kam ti̱me̱ ni̱bi̱ man taba nyṵwo̱ li̱mdal mo̱, mṵ yang yim na ni̱bi̱ ku̱u̱m ku̱u̱m, ni̱bi̱ bwarati̱n na mṵ ma. Kaa tṵṵ nkuno de ye̱ so̱ kṵ cer a nyangkale̱l dṵro̱ ko̱, dṵro̱ ko̱ nke̱e̱bi̱ dṵro̱ kwange̱. Na mṵ mbwang dṵro̱ fanshe̱ di̱, to̱, ni̱bi̱ yang bi̱li̱ngke̱l mo̱, kaa tṵṵ nkuno de a yaa me̱cce̱l mo̱ <hesitation> be̱eee̱ myi̱karke̱l mo̱ na so̱ko̱te̱. na yi̱, na ye̱rke̱l ke̱e̱di̱ kam ne̱ tṵṵ yaa me̱cce̱. Na tṵṵ mṵ mfaa bṵ naal shi̱nashe̱ di̱ ya mṵ yang bishi nke̱e̱di̱ di̱ ye̱r nṵm nte̱e̱ tṵṵ mṵ yang mwi̱i̱ maashi̱ e̱, tṵṵ mṵ yang mwi̱i̱ maashi̱ e̱ mṵ yang mu̱ yang maashi, tṵṵ ma mṵ mwi̱i̱ de̱ mṵ ndi̱b shi̱, wo̱ro̱ nnaki̱n ne̱ Yamba di̱shi̱ maake̱le̱